जो खानक अमे खाओ आ। साओ हमारे शारीरक ब्राभाओ एस करो। जस अमे मासा खौ तो साओ हमारे शरीर पांड लागो। जो अमे मास खाओ से अमारे शारीरक अच्छा बना।